Voerovio iava reoreoparai oea apotavisivi toupaiveira ora voea oea riro vaisivira o oisio kekeparo vere rera riro vorito eeke? Uva oisivio aue tavitavi pavoi, voeavio oeaia taraiparaveira oea apota visivi toupaiveira vo uruiabsiovaraia, eveipievira kekeparoviro vere vova osia toupareve ora kepapa varataiava. Ovutarovu viapauso kepa rekovira rutu toupaivere roari varo ira apota visi toupareve eva uva evaravi oaraia taraiovoipauvere oisio, oisiotoa roia, oisiova o riakova vosia apotavira toupaeve ra oira varo kekeovoiparivere. Vosa viapau reko kepavi vaia toupaeve o viapau vorivoripao rirovira, vara evara oaraia tarapauvere. Ari ro ira riroara va toupareve ira, eakero kepara ora varao oara oupapapeira oisio osia uvuapa aioro Sipoparevere ra vorivoripavere oirara, evarai ita taraipauvere oisiotoa roia, kaepie visive ro touparevoi iravarao rutuva touparevoi eisi uva oisi voearo oea toupai voi ragai varo uruia siovaraia. Oearovua apotairaravi ari oearovu oea kekeparivere osia auero rutuia pitupaive ora taraipauvere osia vorivoripavere rirovira ra taraiovoi pauvere osia vorivoripave riro vira. Oisio roa roia, ra vaiterei varoia tarai oviopauvere. Ro apotatoavi ari eraia tarai ovoipauvere, eveipievira reraia tarai ovoipauvere osia viapau vorivoriparo rirovira, osio apotatoavi a ro, viapauso rirovira vao va touparevoi osio osia ro touparevoi iravu, uva eisivi evai terei iava reoreorai oisio osia taraiparaveira oisio osia taraiparaveira. Eisi viraga.